في واحد اليلة واحد الصيادة صابت قرعة نتع الزداج وهاديك القرعةة هي سحرية وفيها ميساج لداخل يعني فيها ورقة مكتوب فيها رسالة هاديك الرسالة هي خريطة كنز يعني هاديك لمرى تبعت الخريطة بالطبع وحتى وصلت لجزر بعيدة جدا وصابت هداك الكنز واصبحت أغنى إمرأة في التاريخ